نحنا نبي أن نمتلك المكتب اللي بيها الكتب اللي بالعالم كله، تلك الرتكب نستطيع منها ان نتعلم كثيرا من العلوم، وتفيدنا وتفيد أبنائنا وأبناء أبنائنا على ان نمتلك أي شيء أخر، الكتب بها كل العلم الذي جعلت ان تحصل الجميع ما تريد وجميع ما تشتهي في ذلك القبو.